أفضل الحصول على الفلوس صراحة، لأن مو كل الهدايا بتجيك نفس الا تبغاها وفي هدايا انت ألردي عندك مثلها يعني، فلا… الفلوس.